Tsy raha iteko matetiky an'io satria iaho sy raha sy raha de mikoragny amin'olo matetiky amin'ny mailaky fa i matetiky amin'ny whatssapp, WhatsApp manko e tena hifandraisako amin'olo, mailaky igny zany ataosika une fois par semaine eo, juste magnetignety hoe a nisy nandefa sa akognaia.